Chacho, pos con augua i xabón, i un cepillu d'estus de púas assín huertis paque veramenti alimpi i jorri tola aruja porque si lo que hazis es passá-li l'aspiraora o echá-li un aguazu pos te piensas qu'estás a limpial peru ná. I te lo digu dendi la esperencia, que tenemus una alfombra dendi ai cinqüenta añus i a ca dos mesis más menus ai de dá-li una güeltina porque mos gusta de vé-la polía.